Sicürament si, però dizuma che certi materiai a s'pölu recüperese, a s'pölu fese d'coze ën po pi serie, comuncue, e forsi al era mei al era mei cuand a bütavu i aliment ën le bute d'veder, plastica al e ën tante coze al e danuza secund mi